Hawlu lesdi mai naage buri dudugo. hawlu mai do wailita amma nage buri dudugo be Wala dungu masin be pewol fu. hawlu mai do vallita lesdi mai ha hebugo laabi lantarki je nage ngam bedo wailita nage mabbe mai warta lantarki je ummatoore lesdi mai nafftirta. lesdi mai beldum jodugo ummatoore lesdi mai Bo do nana beldum hawlu mai.